افضل انو اطيق اطيغ اكثغ مما انو اطيق اختفي - لان من اطيق اطيغ اغوح بأي مكان يعجبني ، حالي حال الطيغ حر طليق اتفتل براحتي - بس اذا اختفي ما غاح استفاد هذيك للاستفادة القويي لان هم اكون مثل الخيف واغوح بين المكانات وأنا متخفي ، يعني صعبي ما مثل ما اطيغ